Laha zaho zô ro hanapa-bolo de mivola amin'ny coiffeuse igny aho hoe atao coupe degradee lehy gnahy ty fa zay ro tiako, de asia sanga.